عنّا هون سؤال عم بي إلنا هل تُصبح الحياة أكثر تعقيداً عندما نكبُر؟ أنا برأيي لأ بالعكس الحياة هو لل- للإنسان ما رح نحكي عا الطفولة، خلّينا نحكي عن المرحلة العمريّة اللّي بعد الزّواج وإنجاب الولاد ومسؤوليّات الحياة، والتّعب، وتدريس الولاد، والولاد مُرضو بدنا ناخدن عند الحكيم، <hesitation> ظروف الولاد صعبة، و <hesitation> ترباية الولاد صعبة. لأ بي رأيي الحياة لمّن يتقدّم الإنسان بالعمر ويكبروا ولادوا ويصيروا هنٍّي مسؤولين عن نفسٌ ومسؤولين عن عيلٌ هوّ الإنسان كِبِر وبطّل عندوا مسؤوليّات، صار مسؤوليته إنّو هوّ كيف بدّو يكون مرتاح كيف بدّو يسعد حالو كيف بدّو يكون عايش مبسوط، طبعاً إذا كان إنسان صحته منيحة ما فيها تعقيد الحياة وبس نكبر بدّو يكون عنّا أكيد أمراض مُمكن يكون عنّا سكّري، مُمكن يكون عنّا ضغط، طبعاً ما حنكون متعقْدة الحياة لأ منتعالج مناخد دوا ومنئدر نكمّل حياتنا عادي ما من كون معقّدة الحياة بس نكبر لأ بالعكس بتصيير أريح لأن ما بعود عنّا ضغوطات ومسؤوليّات لولاد ومسؤوليّات العيلة.